په پخلنځی یا اشپزخانه کی معمولا دری ډوله مسلی موجودی وی چی یو ډول یی البته لومړی یی ایی یو رقم عمومی مسله وی چی معمولا ډیرو رقمو یا ډیرو ډولو خوړو ته ور لویږی. دوهم: یو ډول مسله ده چی رنګ ورکوی خوړو ته چی په هغو کی مشهور یی ژیر کورکمن دی اا <noise> دریم: هم یو ډول خاصی مسلی دی چی هغه هم مه اا پر خاصو خوړو لویږی لکه چیپس یا هم کباب یا داسی یو ډول نور خواړه چی وی پرهغو هغو ته استفاده کیږی ا <noise>